Mɛpɛ dɛ mebɛyɛ paserewyinyi, ɔnam dɛ sɛ minyin ara nya mfe dodow ahen mpo a motum ayɛ paserewyi edwuma n'. Na dɛ mebɛsaw dze, asaw yɛ adze a wɔdze hɔn honamdua n' na wɔdze dzi dwuma. Mber bi bɛba a minyin dur beebi a mo honamdua n' remma mo kwan ma munntum na monnkɔ do nnyɛ. Ntsi mɛpɛ dɛ mebɛyɛ paserewyinyi ama meetum me mpanyinyɛ mu mpo n' medze edzi dwuma.